me mənnən dagi swer dimən nəngnga rən a cii jutanf a sweir, mən nii mən ju sweiri, tan kən kwan gu nugbəm, kən nəngnga kante bani, mənni ku nii ga ke kante mwami a nya be swer, a murtənna mən nəngnga kantə baniyu wune ba jigai dɨjiim ba nya digitang ngəm a nya kə bə jiga bigəm <noise> a yəmbə go nyajii, na buwe chum na be a bəmtənna mwi, barwate a nyaki bən kura chitətajiyu, yigi a gana Lani bwaiyu, bən gigi bən nya hangim, a riiya gai nyug me rə dəgaic kəm morang hanjim nəngngore bə kəmma chitətajiyu a nya jautangnga kag. ba hanjim me bə kəmmare go we me dugka miyən, mənmi a nənni, nii dɨjii bə fau go sai wun dʊg ka gəngngi, wu dʊgka gəng gən kwan, wa gu hangu a yəmmi, me ba kəmma go we n'laggər da mɨyən mabi n'dəbbe na be gəre na nya təmba miyən a nya gəra, nyəra nən me tan kən kwan, gun tauwi, kamən bau kərang mən Faumo nyan bətəm ba miyəm bən wagəm n'yəmmo ka nəngnga kerang rə mewi rəmewi bən bʊgtə bwi, bər ki nəggini mwomi a chiiya nebe, nən bənən ake bətəbiyəm nən nəyəm kwewi nən ləmmang, tɨbə babbjiyəm a jir ki, gu ka jir a yəmbə jii nəngnga bwi a mura kaitaguwi rə ləmmangngi nən me ləmmangngi ka yar hau, gu a digiyere na bən wum nyui, bən sotən jiya, dautənwi ki ka chii nən Ligori, ka kwabi, tə nəngnga ugori a jugərda jinnən. Mənni bwabwi mo mən sotən jiya dautəmwi, tande, nən nəbbən nur a muriki korə Fim, bagi ba jinəm mwam ka yigi a chiro mura bər merə swetətə nəngngari merə seite ka chiro chiro n'kwabi a kai n'be juu swer ki a nəngnga yonne, nən kawe bwi na nən be nən guk təmba nənnəm a gra gu Fulla ki juniyaiye nən jurore nən kangngi bənnən yəm fini ta gu, mənni bə ka riga ka mugtə bwitajiyu, chure go ku nyən ki tə dək dʊtətajiyu a sweir kə me bətə dəmən nəm, mən chu jiya Fau <noise> nyərə nən me, nii ya chuwi ki me ba chu go bən juu sweir, mən nii kʊkamiyəm mən nii rə kʊkkə jəlgərəng ngi, mən nii rə kʊkkə, bʊgrə-bʊggiyəngi, n'chum a nʊttʊ ki, mənni yəgi yu mo mən juu sweir ki bən wa furi bən dəmən bən dii bən du wu chure nyənkə ba duwi gəre a buggi bən duwa bʊg, mənni tənnin nəbbən dur <noise> na tən nən ne kumni juu tangnga sweir dande korə Fini bə nəngnga sweitəta, a nəbbi wu bəre mo bə nəngnga sweiri ba hanjim karə kuni a kai, mənm mwe me mən nəngnga gujiyu n'chi- chi <noise> me mənnən gəre kʊ, me mənnən dagə sweir Fini ta mu, ba hangim ka chiro chiroi ka tamən nən sweite nəngngatang me bə kəmma re go, n'be na be nəngnga ji ba ni jauta a kakgi, kəm marang ka nii merə sweir dəba nəngnga na chii chii a mura bər, go gə nui ləmmang ka bərəng, ləmmang me ba di bwi, nəbbən durq na be nəngnga ku kai, na nui nyərə ki bə juu sweirə gəng kə kən yən Finita guwu. bər ki juutangnga sweir karə jutə mwam, bə dəmən, bən juu kəlangngi harni, bən juu kəlangngi kwawi, bən juu landir bən juu jam, bən juu jam kum morəm, jam kʊmmarəma bə mən suwe rəm məgkəm rə dəggai langgər, mənm rə dəggai langgər, mənm bən juu jam bə Lattɨtiyəm, jiini dəndang wu ka juure a mura kaiyu, mən ni bən dii a təm ba bagiyəm məm kəmma mo bən nya kuu a gai me bən nya kuu rə kuniyu nyəra kum ka kaiyu, bə be bən Lugtə Fulla mu rə kun bən yəmənne nemər a bərmən nən kun a banduwa mən yogore mo mən yigi mən yigi mən kwiyotən nemər a mura juni n'ne kunnang durday mun, be na kwabi a kai a gwa juw juniyamu bən kara, bən chu Fini ta gu, mənni bə ka dii go tə nəngnga sweitəm, a yigi a nyang ka tamən nən chite me ba kəmma go a kamən nən chite dɨjiim, mabi n'Fauwe dɨjiim na be na dig a dəntələn də mən kawun, gu ba murmən dəntələn da gən a suu, me nii dɨjii a yəm go hongu bə nəngnga sweir, mənm mən bau jir mo jin bətə ka jiya dənəəlməm, kə tə nga tə yigi tə didai na tə Fulga bwi rə nyaite natə jiga bwi rə nyaite natə jiga jiiya dautənwi, na tə dəba bətəm ba dɨjiiməm a sweirte, na nya bwiləm a bwiramən nən nəb nəngnga bwerəm, bərki bwiləm nəbbə chiro chiroyə, ka nəngngarə mwam, dɨjiim nəbbə chiro chiroyəm ka nəngngarə mwam n'dəbare ləngtəta bagiga dən dang ayigi funugəne rə gəmmər nunggən wumotʊ n'yiye mwam be magəməng kə kətəyu, kə kə tə du bəngənəm bə na bə tə dəb tə tuga na nya təmba mun a nya jautang nga kənggəm. Kətə gultənna gəmmər, gəmmər me ba dirə muve a guka mən chilla gərn jin bətə nya digitang a aəntəltən, tə kəmma rə chitəta dinu; na nya hanjim a somən bə ra nən jin, bə raki kute rə bunun ka nəngnga mwan a təm ba nənnəm ba dijim məm, n'nuro a guki go mewe, n'nwire gu ki go mewe məmmi mewe hi, n'bu nai sweri də bə nəngnari kən jii nəngngarə kə be rə mewi a higo karə jiibə nəngngai ki, mewi meba digi ye amuri mənni kəmən bagə mən jir, jutə kwang, karbə tə gu, bwan a dəbbai a da miyu bəngə jige go na nyə wuyəmən buu na chilla gən na nya əə məbbər əə nəngnga fini rəge tə dəga mura ngaura jinnu na chi jiba nəngnga bəbbən finiyu tə nuiki na tə diga suweir ki ba nəngnga bəbbən sweir wargəm ba nannnəm, me məm mən kwan məmənən suweri, me wu bə dəba sweiri wargəmba nənnəm dəba a sweir ku n'nya digitang ki bən buwe mo na menən mweki me bən nya sweir hən n wung gəga dəbi a sweir n'war ko jiiyu adigənə janggəmi, kojiiya ka netən kəmmorang kə nyang a niiwi, nii mira kəmmarang ngi nemiyu ka kəmmarai menən wuki mena bən nya digiəang, temiyu ka kəmmare, chitətamiyu wargu ko dignən ganggəmi, bəra nən nyaguwi n'nəngngai, mənni kar bənən mutənji mo nən nənya ki nən tamən nən nya digitang ki nən kəmma nən wuni rə wi chi bəra ki dɨjiim mən bumo chum, <noise> n'yəm chuni nən yəmga a mura chitətanəno a langgər da dɨjiimən nyəgə yəmga gərə a bər na suwe mo diyewa dɨjim ki kə kətə chi duggəg. Mən fau mo nya sweir ki n'buwe chum, na tə chi dug,. tə murga bwi me ba tʊsʊgo, ka bagfi bə lʊgtərəm, bən digga sweir a yigi ki ka tammən me ba kəmma go masi n'wulgawi bʊg na matən ohoyoi a nii a tugaiyai, ki be kəmma go dəmməntong ka kəng a nya gəmən, mənmibo kəmən chilla gənne jim bambe tə ka tənən <hesitation> nyəra wai yobi wai wum, mən faumo natə dəb natə tirə kəng, bəra ki yobi bwerai tə nəngngari gu tə lʊgtə baggi rəgi, mənfau mo jin bətə katənnən furi bətə tuga bagi rəggən tə dəb furihi tə tiya kang na nya n'magəmmən mo ohoyoi kojiyu a dəggəmmən jangəmi bəraki kotiiyu a suwe go tuga chʊm a mura lagərgata yər a gəyəmmi a, dʊndə yulgoi da niiyajiiyuwunn karə go a suwe yəm rə nyənkeki go nən fau bwite mənni mən fau <hesitation> chum nən nyui ga, me bən fau chum rə jiiya kangkamʊngni mebən fau chum rə yodaai gu ba fau chi bə jiga nən nutte kəkka nung go ka gə fare, kərmənna gai ku go jii wamən wuga, n'sotən yəm bəri ba suwe go sugəməmn bə yəm, ji dɨjiim nəngngari, yobitə kʊni- kʊni nəb mwam ka dʊr təm rəgi mənni me tənən nəngnga fini rə yəmbə niijiiyu a suwem miijiiyu a sube nyang, a suwe go nən yogo date, a muri kar bənən yogo date a tari nən dəb jiiya kangka nənnəngngi na nən tʊga bwitə rəge, na nya yodai a chii rə kəgkagngi jii n'dʊgki ka mən rəgi ki n' dəb na ne chum. jii mən kamən gəri ki, kən dəb n'ne chʊm, chʊm a chun ki ba yən nən bwiləm ri mənni n'chʊmwu ne jiyu we ba yigi ba chii chuki me na wane ki mena bən nya jii <noise> mənni a a werənbəga, ka werən n'kəmma mo yənne, a yigi a werənnəng fʊr yamu a nəngnga bʊ kwau ga, ka dautənwe go warigu jii bənən nəngnga tənnən kəmma rə jautang ka kanggən ka təm ba nənnəm mən na nya təmba dɨjiiməm a gra jii nəngngatən a chʊma me ba mərən kojiiya gəba yigi a mərən kori, kəmma re mo ne kəba ni wulai gu ki a be ki bə kəmma go nyənka be jamənm gusər a ne chirəgəng bə kəmma go gə dirəki a dəb guji na nəngngən mənni bo na wai me rəgi ki ba nyawe a le kəkkə nən, nyəngə kətə chu nyəgə təm bə kʊnnəm a biwai rəgəng mən no kungngnga jiini dəg- dang, gani dəgdang kunnu ka yəm jii nəngari go mən no kʊngnang, mənni bo mən wuwe kəmmarang ka nənnəng a be rə doo, bəra yobita nənnu a təmbə kʊnnəmmi bəttəm ba nənnəm bənən dʊwera bʊgəm, tənən wʊtən sʊʊ na tənnən jiiga a murtən a wai falla we tənən ka mʊriyuwe tə nən wa təmbə kʊnnunng ba bubbwayəm yəngə kənnən niga nən məbbər niijiyu a subəbbən go fulla gəbə beyi go bən chu jiini dəndana, mənni tənnən watən su ka jii, fulla yʊti ka bere <noise> ba be go nəngngəki, kənnən bʊwo wu jiini dəndang no bənən sʊtatən jiiniya nete furangni a ba nənnəm, mo bənnən yʊtən <hesitation> wulnga a bətəm ba nənnəm, a dabe tari, tənnən fau jiini a dautən toriyə bani bani chəmmər bani baniyu na tənən yutin a bəttəm ba nənnəm kar bə nən yimən jiini juuroi tənnr dii nən kwitina barwate. na hanjim a yigi a kərmən nən nən, na nən tənənn kawe bwi a kaini, tənnən no kʊnnang bəra jiini a dautən go tənən yuwai, tənnən yuwabe, kənnan, yi nən fumtəne wa bɨrgəm bərnin kayi yuayi chiro yolo rəge yəngə ku barwate bə yolo yolo məksarə nyani swerigo mwote fulla jiyu ka lauwe masi na yi jiini yi gusɨrte tə mai gu rəgi, na bamən na yigi watən mungang na kwaləm na tii, fullai a jireki, kəkkən jire, kəkkən be n'sɨrəge a ladu n'miro kəkkən yimənne chəmmər gəre a mwote fulla jiya ka kare ka lauwe kənnən nən yəm ku nyəng kang kəng wubəbbən suwong rəgən ku nən sɨ rə kʊmi bəra ki liigori ka bera jʊgər da nənnən na barwate, a be go nənggə ki, hanjim a be suwere go, chemmər be suta jii nyəngə ki n'suwo o'o me mənnən chəmmər a lau nyang, yigi jiga jiiya dautənwi na yu, nən yu rə chəmmər ne fu rangte jɨ tuwe rə ki ka kiya fini tənən yigi nən yu nən ne furangte na chəmmər mwam na kumma fulla lauwe ki, kəkka kiyai wullai, kə bə nən yigi nən yu nyui kwan nən na mər ne furangte nən yigi nən yu tə nuu, kwau rə chəmər ne furang te.